yaani woo dhubin tunen won ishin manishithu dhubi tun inamaa khulii woth dhufee won tokk wolin ithee berre tokk woo wolin midhafetthe won akhanathi yaani inamaaa ummoja dhufen wolkhabete wolin olle bulee akhaa umaa fethu akha waq ghudio feth akha Mila orman feth akha yaani won akhana than wonni inamaan woth shirikhe won dhudhu woth midhafetthe Bila dhubi yoyote hinjree